أول حاجة ندخلو المكواة في البريزو نتاع الظو، شو نخدموه ونثبتو من السخانة متاعها، بعد كدا كإني تحتوي على الميزة متاع البخار، <hesitation> جست نزيدوها لنثبتو إنو عندها الماء، بعديكا نحطو المريول على بلاصة، ونقعدو نحددو مذابيك من من الفوق وانتي هابط من البلاصة نتاع الكرومة للأكتاف وانتي هبط للجدر وبعديكا للأيدين.